Kan khayyaroni fi alga dera fi yom wahid, bakhtar balga adderat al ti kalam al bi naduwa al aku di finshan hi tifham kan nas kan bil kallamo bigulu shuqul kula tifhama hau tigdar tiʼellam kalaman nas kula furuj lel nas wa tigdar tiʼellam minal nas kateer ke de annas bikhuduha maʼa hum bas filbet aishe maʼan nas bas wa hi dera mu sakka.